<noise> jadi <hesitation> katong manusia s'karang ini, katong kan seng sama deng manusia dolo-dolo, maksudnya katong pung orang tua-tua dolo-dolo ni kan, dong hidup berdasarkan alam, segala sesuatu tu dong pake pendekatan alam tapi katong s'karang ini kan, apalai dengan perkembangan, kemajuan, teknologi yang s'karang kotong hadapi di generasi kotong yang baru ini, <noise> jadi beta pikir <hesitation> katong yang s'karang itu kotong seng bisa hidup tanpa teknologi, kenapa? Karna memang, bukang katong yang parlu saja tapi, <hesitation> semua hal yang ada di luar sana itu, sudah apa pake teknologi itu sehingga, katong yang tadi mau butuh sesuatu katong mo parlu sesuatu itu, itu pasti berhubungan dengan teknologi sehingga, mau deng seng mau, kotong harus <hesitation> batamang deng teknologi itu, sehingga aa teknologi di dunia s'karang ini, itu sangat penting s'kali untuk kotong <hesitation> entah itu pelajari akang, gunakan akang, pake akang, jadi memang <hesitation> katong seng bisa seng bisa hindari dari apa? <hesitation> menghindar dari teknologi ini, nah contoh nya hape. Sekarang ini kan segala sesuatu, itu suda serba dalam bahasa indonesia bilang serba onlain jadi kalo katong s'karang seng ada hape, itu katong seng dapa kabar lai, orang seng kas kabar katong lae, katong seng apa ini lai jadi memang, hape ni sala satu kebutuhan yang paleng penting, dalam <hesitation> dunia maju ini dengan, dengan teknologi ini, karna s'karang ini kalo dolo orang masi pake berkabar itu bilang par satu orang la nanti dia kalo dia ada lewat kampung itu la dia tinggal bilang par katong kata ada ada-kabar itu ada kabar ini, tapi s'karang ini, orang seng bajalang jau-jau lae, karna hape karna ada hape, jadi orang dari dari-dunia yang bukang satu daera deng katong saja itu suda bisa katong sama-sama kase kabar, jadi memang <hesitation> katong seng bisa pungkiri bahwa teknologi ni sangat membantu kotong, dan sekaligus, teknologi ni akang biking katong rusak lae kenapa beta bilang teknologi biking katong rusak? Hape ini yang tadi tu beta bilang katong butuh akang s'kali karna memang, dia sebage alat untuk'e katong bisa baku bicara jarak jau. Dan katong bisa baku lia jarak jauh tetapi, akang pung hal seng bae ini, ini par ana-ana kacil, apalae kalo akang su tahubung deng, <hesitation> deng apa? Jaringan internet, sudah di hap di di-s'karang ni kaya yutup, media-media sosial yang laeng nya itu kan, banyak dong <hesitation> tayang kan apa? <hesitation> acara atau pelem-pelem atau apa? <hesitation> pideo-pideo pendek yang sebenarnya seng sesuai deng dong pung usia muda itu sehingga, dari hape ini <hesitation> katong bisa bilang bahwa, katong pung ana-ana atau generasi baru ini, dong bisa rusak deng seng itu juga tergantung di hape lae, jadi kalo memang, katong orang tua ni kalo katong seng kawal dong bae-bae lae, oo itu selesai, artinya <hesitation> katong seng bisa bilang kata jang dong pake hape, seng bisa jaman ini memang samua serba serba-apa? Serba canggih jadi semua harus pake hape, katong bilang katong seng kase hape par katong pung ana-ana, dong dudu barmaeng deng dong pung tamang-tamang yang dong ada pake hape, katong lia dong lae katong kasiang. Aa tapi kalo katong kase, trus kotong kas bebas dong itu justru bahaya lae karna memang, <hesitation> katong seng bisa seng bisa apa ya? Stop <hesitation> tayangan-tayangan yang ada di media-media sosial kaya yut apalagi dong ini kan, suka nontong yutup, walaupun di lagu-lagu ana-ana, tapi pasti ada iklan-iklan yang memang seng pantas par dong pung usia itu <hesitation> dong lia akang, nah selain itu, hape pungsi par ana-ana yang positip lai, apalai dolo waktu korona itu, itu kan s'kola-s'kola samua, di di-rumahkan jadi onlain jadi memang, hape sangat berpungsi sekali par par'e-dong bisa b'lajar jarak jau jadi <hesitation> menurut beta teknologi ini dia sangat bermanpaat s'kali par katong tapi sekaligus dia juga bisa apa ya? Menurunkan kualitas moral, katong bae katong orang dewasa, maupun bagi anak-anak apalagi anak-anak tu sangat sangat-apa ni s'kali, kalo katong seng jaga itu malah lebih jadi memang, kalo beta pung kebiasaan di ruma itu, beta pung ana ni kan kalo dia mo minta sesuatu, naa bage seorang ayah ni kan. Kalo katong bilang seng ada, itu satu apa ya kesedihan par katong, tapi kalo ana apalagi ana perempuang kalo minta sesuatu? Pas ada itu katong paleng bahagia yang paleng paleng-banyak ini dong minta soal hape, jadi a cuman beta kase seng kasi apa ya? Beta bikin jadwal, waktu b'lajar, b'lajar, waktu mangaji, mangaji, waktu par barmaeng, barmaeng, waktu par lia hape itu cukup satu jam! Itu paleng paleng-tinggi suda itu satu jam, kalo seng kalo memang par mau lia-lia apa? Yang barang-barang yang seng seng-penting-penting, itu mending nonton telepisi saa jadi beta beta-ajarkan beta pung ana itu pake hape, deng dias apa? <hesitation> bersahabat deng teknologi ini, itu untuk <hesitation> buka ada pingin basa inggris, t'rus ada apa? Tutorial-tutorial matematika, aa itu itu-tu memang yang sering beta ajarkan par beta pung ana-ana terkait dengan apa? <hesitation> jaman yang penuh dengan perkembangan teknologi ini. Jadi memang katong seng bisa seng bisa tolak dan apa ya? <hesitation> seng bisa tolak sekaligus, katong menerima deng harus hati-hati, <hesitation> apa perkembangan teknologi s'karang ini, kalo seng katong pung ana-ana pung moral ancor suda itu oke, beta kira begitu.